Io zane fomba resaky fandrahoagne ovy io, naho handrahoako reke de voasako. Zaraiko roa fotsiny na efatse, de lefa madio de ataoko anaty valany. Fa naho endasiko koa reke le zarazazaiko, tetehina madinidinike, fa mafana ka ty menake anaty lapoaly ao. Lapoaly iny ka fa ambony fatane le zay vo arotsako ao amizay reke le, i reke miedy reke ma-masaky zay.